Izraele al e ün pais ebreu, al e ën ghera da tanti u cun la Palestin-a <hesitation> cunosu pa d'autre coze d'la cültüra izraeliana e sai coza dire d'aut